Ave... no diva a sel la primel ves que me comu un cachu de pizza dela nochi anteriol o angunas otras sobras pa almorçal, peru creu que me queu con comel un almuerçu comu cena, más que a revés... Yo me comía tolas nochis sin poblema dengunu un yogul con cerealis, o unus uevus fritíus, o unas tostás con jamón, o un colacao con galletas... ca nochi una cosa, sedrá por variedá... Amás, no diva a echal muchu tiempu a aviá-lu, divan a sel comías ligeras i poel dil-mi templanu a la cama, i diva a sel algu mu soborosu pa arrematal bien el día.